Ie, ah ilay izy izany tena hoe misy fomba fiteny izany, tsy haiko moa izany raha hoe fomba fiteny ilay izy fa matetika izany aho rehefa rehefa mividy kado ny olona an, dia ohatran'ny hoe tena tsiambaratelo ny ahy ohatran'ny hoe izy no tia hoe ny olon-kafa no manolotra an'ilay izy ho anazy. Dia lasa izy indray no manolotra an'ilay izy ho an'olon-kafa tsy haiko raha azonao.